يعني أصل الكون اشون اقلك ااا ، هو شي الله سبحانه وتعالى خلقو وكلشي مخلوق لوا بداية ولوا نهاية ، واكيد الله سبحانه وتعالى خلقو لحكمة يجوز نعلمه أو ما نعمله ، وكثيغ ناس تغوص بهاي المسألة وانا برأيي ويحد ما يفكر بيها.